तुक मि केल्या दुःखचो मका खूब पश्चाताप जाता आनी मज्या ह्या वांग्णुकी खातीर मका खरात खूब दुख जाता। आमची फ्रेंडशिप मज्या खातीर खूब लागीची असा आनी ह्या असल्या गैरसमजाखातीर ती पिड्यार जाल्ली मका कसा परवडचा ना। तु मका माफ करतलो ह्या आषणें मि रावतां आनी आमी वांगडा ह्येका फेस करू शकतलो असा मका दिसता। मजी सॉरी चेर तु विचार करून मका माफि प्लीझ माफि दिवची।